لو كان جي لازم نروح رحلة للفضاء بواحدي. راني ما نقبلش على خالص كان علخاطر انا مستحيل اني نجم نجعد وحدي. راني نهبل وزيد لمدة عام كامل. عليه سيدي نحب انسان ، انا انسان يكون أجتماعي نهضر بالزاف حوس نخرج نشوف الطبيعة وهذا هي حياتي بسيطة وحلوة.